Ekinkusingayo kwijuka omu Kwamunaana <hesitation> ni- nikwe kwezi kwangye oku naazaagwa okusinga byona eki nkusiimira Ruhanga ekindi ebiro ikumi na bitaano bya buri Kwamunaana, nitujaguza ekiro kya Mariam, Mariamm owaaziire Yesu omwishiki oshugiine, okujagua eki ekiro nikwo kusingayo kukora Okwamunaana kuba okw'omutaano ahabwangye hamwe n'amazaagwa gangye.